ཐ་དི་སྐེ་རིགས་ཐ་ནོ་སམ་དེ་དངུལ་པོའི་ཁྱེལ་སྤར་ཐ་སྐོར་ལས་ཤུ་གུ་ན་སྒོ་ཐང་པོ་སྐེ་རིགས་ལེབ་ན་བྱམས། གླིང་ན་མེ་སེ་དེ་ཆོས་གི་སྔ་ཆི་རང་གྲིས་སྐེ་རིགས་ཐ་རི་གུང་གི་སྐོར་ལས་ཧ་ཁོགས་པོ་དེ་ལེབ་ཏི་རགས་ལྷེས་བཞུ་ཧེཌེ། མེ་སེ་དི་ཆུ་ལོ་ང་ཁོང་ལབ་ཤེས་ན་སེ་ན་དང་ག་བཙོ་གི་རིགས་གྲཱམ་དང་ག་བྲོ་བོ་ང་ཆ་ཁུང་ཁ་བོ་ང་ཆ་ཁོང་ལས་ཧྲི་ཧོན་བོ་ཡིས་སྐྲོན་བས་ལྷེས་བཞུ་ཚེ་ཧེར་བཏི་ཧེ་བོ་ཡིས།